Daiyang shang nangha, am lak, bar dayong shang nangha mang da gwa ta ye ni meh gu ma a pi iya dang nyim mandawu taa mughum ya mab <hesitation> kyanasang gu na amma kyaasang a kaah dang am da ma an yal meh a ye panghu amma am əang, dang wada bauwu yanda gu lakh amlak amma mab dang kaah panghu. don amlak mang meh gu taa kyollum dang kaah pangu. To amma am ɗai kyak gwa dang gi meha gwa meh guna pana ku da shokatdu to am dang tima taa kwa ananghet tin nim nimawu to ma tom ki nyim mhi tom aboki ye man da a shok at kuma ni ama mabbang ama mabbang ko a <hesitation> ma gong ki kaza gongha a kaah pang, ga bi kazawu punglaaghai ga bi kazawu pung nungha a kaah pang ta shenong nam a matsayi pang gu gub shok at ko ya mab kaah pang ha wu. hin bi kigu ha laiyim ku ama pinung nama abi guk yal meh gu na ma dang da a ye gu dang kuma bi taɓa danghai laaghai yu to <hesitation> iri yanda gu ama pinung mabba ku gug mehhai. Am dəiyi kyak gwa dangn gimyesak yepang, gwa bii khim gimyesguna am dang gulman da ta pi iya nimum shok'asu am dang ta nimum am dang ta nimawu to tɨ təm nyesətre yepang ɗyaak ti təm aboki gətre <hesitation> kaas pang, nimsa mi am shega ko, am daa yegu gi pi taba dangngəi lag'aiyu to kang ga luak'ung watrang dai gi kwa kiguna ma pyi kaas pangngu man. Bogghom she ko ko gin daa <hesitation> kwal gimyes kiral gimyes kaas gimyes mɨn man kai ko gilaak man kaiya ko gi kyinki təoma əi təma pang kaii, ya gi pina nama, ya gi dangnga nyim man zɨn, ya gi daiya nyim man zɨn, amma gin waat gi təom lag'aiyu, to mɨn dul wanu dyaak'u mi kwagaye, gin məi kaaspang lag'ai, nimsa am yispəi kab panggu ga waar kwalaak gi dangng kwal gyewu, to gi dəi kyak kang ga luak'ung watrang, ləibəipyok, dai zhong gi kwayiiya, daiyong zhong kwa gi kwayiiyawu a muk ga gi maba ko təmong yepang ni namawa kwal pang ma wat mi kinkaiye ko ma wat namawa, gari pang ma dangngu ma gungna, ma gung laak <hesitation> Yepangngu ma pinn nama piwa gaa kwanang ga mabang <noise> anangngaak pangngu ya duakmal kwayeya. gin watra wunu, gi watra wunu, gin kwayiya gin kum kiguna ma shewu hal yepang ma ga tək təm pang shea <hesitation> goigu ma she nawu don gi kum panguye gi yok shok'atru. Amma ga dang bukdul bukdulu to goi pang gi lak gin kumung kuma gi lak gin mab kigu ma pi kaas pangngu hal gi mu gi yuk'a, kuma gwawu, dangng pang mukgi lag'ai. nimha nimha am yis wallang wukyai zhe gulla, ko kab yegu ga dangngu kang ga təm pang luak'ung dang man yemong <hesitation> shok'aak gi daiya kyak gi kwa yiiya takai pangu ta tulmigawu ta mukgawu ta kyolga kigu a, dangngu. <noise> To hibi kiga ha ləiyim kenangngu. kuma <hesitation> am kwa pang mi aa <hesitation> nong təmsok guye ma nongngyəi